التعليم طبعا مهم للمجتمع لكن انه يكون بالطريقة الصحيحة مو بال بحفظ وتكرار الموجود في الكتب لا انه يكون تعليم قائم على الابتكار والابداع واختيار ال- اختيار ودراسة المواضيع ال اليعني مفضلة عند الشخص عشان يقدر انه يبدع فيها ويبتكر منها أشياء يديدة تفيد المجتمع